أهم من أن انت تساهم في المجتمع أن انت تبحث عن سعادتك الشخصية وتعرف أن بتحب اية وتكره اية و هكزا ولم يبئا عندك مقدرة أن انت تساهم في المجتمع مفيش مشكلة تساهم بس مش علي صحتك ولا صحت سعادتك النفسية زي م الكل كان بيئول